نچم تولي تمشي كول يوم للخدمة على ساقيق وتنحي الكراهبة وتولي هاكا تعمل في أكتيڤيتاى سبوغتيڤ آآ ما غير معناتها ما تمشي نچم خاطر ما عندكش وقت باش تمشي لسادوسبار تولي من الأفظل مثلا آآ تحاول آآ مثلا تمشي القاضيات تمشيهم على ساقيك وإلا مثلا تمارس الرياضة في المنزل بعد ما تكمل خدمتك بالطبيعة.